za jabon, rzinu val za jabon zote va, ni par lady rgib nuni, tchi ni la jabon val nare pal, palmolive gula xila zth jabon gy, xini la ztén le?, ra dis ra jabón ni raz buny va, ni re ra jabon nax rnia ni ná va, <laughs> rïnca nani chi nii ni-ni na par gáz buny per, chi einty jabon einty fá-fá ckibnu lady chi chad lady chad per ni na fá ni va, chim quibnu lady chi nú vez chady, chuni suavitel chuni einty va nú ziga nax ni, tiem gy maru nlas purte ra bitoob rgib raba lady tiem gi, maru tiem, tega fá tega va maz ru tiem gy’a nlaz ru ni tegáan, einty na bdicka runi narenú jabon ni nú, nú ra jabon ni riad lady nú jabon ni rathe va jabon, per desde chi’a ca chicoo jabon chi naxte ra fá rutch buny, fá riad lady chi-chi bdicka ga fá va einti tiem, mas ru tiem’a purte bitoo rgib raba lady.